Mbuukuu bi dͻͻso na merehyehyɛ a, dza mebɛyɛ nye dɛ, mebedzi kan m'ahwɛ buukuu no n'akɛse na m'akyekyɛ mu akͻ nketsewa na akɛse. ͻno ekyir no mobͻhwɛ buukuu no n'ahoͻdzen a okitsa dɛ akyɛr ma agogow anaa ͻyɛ fofor ntsi no ho no yɛ dzen. Na merehyehyɛ a, medze akɛse no bogu ase na medze nketsewa no egu sor na dza no ho gow no so maa ma akͻ sor na ma no ho yɛ dzen no akͻ ase ma ͻbɛyɛ a ͻnkɛtsetsew.